<hesitation> ra sarten ni rienu ocupar ni danuun rquinuni par ni gunzacknu valna za par ra sopas za ra arroz ni rquinu ra ncha bitchy, ra sarten’e runzacknu zëtbudy, velna th xobginy z*etbudy ra sarten ga run zack nú ni tchi ragez-ragez gyw rninu rcanu, ni rzob nú bza casi bzá sisa rzob nú lany ra gez gyu gy, nix rdaw bza nixas rai bza ngaz lany gez gyw gy tchi ranii ni rckanu ni par bza, einty ra gez guivb nii rquini ganu ni, velna tchi rzob nú th ra comid ni na ra bel gidy tchi lany gy rzob nú velna za gin-doh za moly, za, pur la lany gez gib gy ni rzob nú ni, einty val nare ra sarten rógyas ah ra ni ra gez róh ru va ni rzob nú xob-mil danuununi ná ra gez roo ru, gez xomily ni na ges tín robe ru’ah ni rzob nú xomily. ni rai xob-mily lany ni.